Ɓe nga yal ɓa nɗa lì. Nga lì shingkafa, ɓe nga jɨ nga por. Ɓe nga ya nga cɨk. Nga cɨk shingkafa, ɓe nga dɨm nga cèt, ɓang ɓe nga sake por kɨnɨ kwat. Nga por kwat ɗɨ, ɓe nga ɗap ko nga cɨk nshɨng kwat. Nga cɨk nshɨng kwat ɓa nɗa gyir kwà nɗa ɗen ka wusiɨ. Nga ɗen ka wusɨ ko ngà wu. Nga wu, kɨ ong lok, ɓe nga kwak, ko nga sake kɨ cet kɨnɨ kwat. Ɓang ɓa nja la mbì puk mwa, ɓe nga kang mwa nɗìn cwele. Ɓe kɨ filɨ ɓe nga ɗap shingkafa ɗa nga kwak ner kɨnɨ. Nga kwak shingkafa ɗa ner kɨni, ɓe nga pepo nyɨ. Ko nyɨ fil, ko nyɨ nùng, ko am kɨni nyɨ dɨm nyɨ sun. Am kɨni kɨ dɨm kɨ sun, ɓang ɓe nga tùm kɨnɨ nyɨl. Ɓang ɓe nga ɗap ɗe mwa, ko ngà rɨp njèp mwa. Ko ngà ɗap ko wane ɗe ɗange. Ko wane gyem ɗange ɓe nyɨ kɨ ɗe kɨni. Ko ngà ɗàp, ko wane gyem ɗange ɓe nyɨ kɨ pwìn kɨni. Ko ngà lep mwa nsàr, nsàr, nsàr, nsàr, nsàr. Ko ngà ɗen mwà nyɨl. Ko wane nyɨ la mɨ nyi ntom kɨnɨ. Ɓang ɓe mu se shɨngkafa funu. Ɓang ɓe yedda mu pò cèt kɨ shinkgkafa ɗo ɗa. Yadda mu pò cèt kɨ shingkafa ɗo ɗa. To yedda mu pò mar kɨ shwe, ɓe kɨ yal ɓe mu dɨm mu sak marɨ, ko mu dɨm mu gyi ken shwe, ko mu jɨ mu kop. Mu ya ɓe mu kak nghɨk kɨni mwa kɨɓut. Ko mù pyan marɨ, ko mù jɨ mu kop shwe ka ndarke kɨ. Mu kop shwe, shwe kɨ put ɗɨ, ɓe mu dɨm mu màr, ko mu parp shwe ɗa. Ko mu parp shwe ɗa, ɓang ɓe mu dɨm mu sake kɨ màr kɨnɨ kwat. Mu màr kwat ɗɨ, ɓe mu sake kɨ ci gni. Kwat. Mu cɨn a ɓang ɓe mu dɨm mu lē gon nyɨ. Mu lē gon nyi ɓe shwe dɨm ke put, kɨy ke nyɨ nung. Ko nyɨ, ɓe mu dɨm mu gyip. Mu gyip shwe ɓe mu dɨm mu lē ngyerɨ. Ɓang ɓe mu cɨk. Mu yak mu cɨk, ɓe mi dɨm mwa gwàk, ɓang ɓe mu jɨ mu ce mun shɨshɨk. Ɓang ɓe mu se kɨ jep fɨna mwa. Ɓang ɓe mu tong. Lokaci ne jep mwa ɗom met kɨ mbìtang mbit ɗɨ, ɓe nga pit am wong, ko nga kwak, ko nga sup mwa. Ko nga sup mwa, ɓe mwà ghɨr mbìtang mbìran kɨ mwa mwa. Mwa ɗap mbìranɨ, ko mwà ɗap takarda kɨ mwa mwa, ko mwa met makaranta ɗo ɗa mpì mbìtang ɗo ɗa. Mwa dɨm mwa tang bi ɓe mwa bè mwa jɨ. Mwa lok, mwa pin shwe kɨ kom mwa. Nga yal ɗo nyi, ɓe ngà put. Nga put ɗo nyi, bit dɨ, ɓe nga vwang shi mwa mwā. Nga ya pit am kwà sup mwa, ko mwà met mbìtàng kɨ mwa. Mwa met mbìtàng kí mwa pet ɗɨ, ɓe ngani, nga ɗap cenɨ, ko ngà ɗap bengɨ, ko nga ɗo werɨ, ko nga me lɨmar fɨna. Nga me lɨmar ɓa ndà mar. Nga yalɨ, ɓe nga cak kà njà cet mwa. Ka nji ɓà jà cèt mwà. Ɓang ɓe mwa we makaranta mwa jɨ pet ɗi ɓe mu jɨ mu kangke mpòsin ɗo ɗa. Ɓe pus kɨ dɨm ɗo ɗa. Mpi kɨ ɓangɨ, ɓe dshitcɨn funu mu tong po cɨn kɨni ɗo ɗa. Mpì mwa mwā met mbìtàng kɨ mwa mwā pet ɗɨ, ɓe ngana met bì mani lɨmar fana pet. A ɗo mu pò cɨn kɨni ko wane lokaci. Ko yal ɓe mu pò cɨn kɨnɨ a ɓe kàt làngsar mùn, ko mun ɗak-a ɓe mu njù kat mbìse, ko mu jɨ mu sè. Ko kome funu, ɓe mu pò kàt kɨnɨ ko mu se kɨnɨ, mpì mwa po shitcɨn. Mwa met mbìtang kɨ mwa mwa ɓe mu met. Pet ko lē kò lòlok nyi ɓe pak jep kɨni mwa, pak mwa met pi mbì gyi-gyi kɨ mwa mwa ka gyengɨ. Ko mun ɗak-a ɓe mun nwokɨ, ɓe mun lok pet ɓu pò mbì gyì-gyi funu mwa ɗo yɨar lɨmar ɗa mwa pet. Ko mu dɨm mu gyi lɨmar ɗa mwa, ɓe mù dɨm mu màr, ko mu jɨ mu kàt mbise ko mù jɨ mu sè nwok. To a ɗò nè nga jɨ jɨ ɓe nga yal ɓe nga nga jɨ ɓe kurkunzhi ce kwat. Nga tè kwà màng kurkunzghi ce kwat. To kurkunzghi fana nyɨ kake kɨ ngojo mwa kɨ <hesitation> kafwanɨ. Mwa yal ɓe mwa met buki, kɨ pìdung kɨ mwa. To mwa met pìdung ɗa, ɓe mwa dɨm mwa nang shak, ko mwa dɨm mwa kangke, ko mwa dɨm mwa tong pò ki shɨ shɨkshang kɨ mwa. Ɓe ngojo ɗaka ɓe yal, ɓe teni gyi be ko gƴi jɨ gyɨ jɨ nwok. Ɓe jɨ ɓe jɨ kà ngò shitcɨn mwa ka yɨarɨ, ko mwa po mwarɨ ɓe nang po mwa tè ye yiar nɨne? Ɓang ɓe nang po mwa te yiar nɨne. Ɓang ɓe nang po mwa tè yiar nɨne ɗa, ɓe mwa gam yiar nyɨ, ɓe te mwa gam yiar ce nyɨ cɨn ka. Mwa gam yɨar lemet pòcòl nyɨ. Ko yiar ɗa met ɓang ɓe dɨm kàt gàp ler ce. Ɓang ɓe dɨm sìt gyɨ. Te ngòjo dɨm sit lù gapler, ɓe tong gyi. Kɨ lòk ɓe pus kɨ wong, ɓe put jwang ke. Ko lòk ɓe kut kɨ ɓwap, ɓe bè me lù gàpler ɗa. Bi lē ko ngojo cika tong nlu gàpler, ɗo mpì mwa gam, yiar nyi, ɓe dɨm kus kɨ te nlù còl, a ɗang be ɓe jɨ me lù gàpler, ko ngòjo tòng pò tong nlusgapler ɗɨ. Ɗang nlàmwat pet mɨ nyi ɓe tong pò tong mbut am. Mpì pus pò wong kɨni, ɓang ɓe pyar, ɓe te gyi pò met ko gyi dɨm gyi tong mpò wus. Ɓang ɓe yal, ɓang ɓe yal dɨm. Te mɓut wusɨ, ɓut am. Ɓang ɓe dɨm tòng mbut am ɗa, ɓang ɓe ɗen teni gyɨ tong ka pɨpi cɨn ka ɗo ɗa. Ka pɨpi kòmèye ririt ɗo ɗa. Ɓang ɓe kanda dɨm tong a ɗa, ɓang ɓe nlàmwat ɗɨ tong pò tong mɓut am. Ko nyi ròt dàp-dàp ka. Ko pi se nfwan kɨ te ɗang ko nlamwat nyɨ put. Mpì mɨ nyi ɓe dama kowe pò sù-sù bar. Ɓang ɓe kowe pò sù-sù bàr ɗa ɗo dɨm met kɨ mwa gà pɨpi me mwa dɨm mwa kàt pitong kɨ mwa. Lamwat dɨm tong ɓut am pet, ko ngòjo pet dí ɓe dɨm tong nlù gapler pet. Ɓe bi lè ko mwa mwā kat pitong kɨ mwa ɗo ɗa. To gurm mwa pet ɗɨ, ɓe dok dɨde le mwa nɗin lɨmarɨ, ko mwa pò mar kɨ mwa, ɓe haw hawa-u dɨm dɨk mɨs kɨni, ko mwa tal nletɨng kòmeye dɨde gwàng mwa te man mwa se kat. Ko mwa sē ɓang bɛ dɨde ya jɨ rɨp pidùr kɨ mwa mwa mwà. Ɓang ɓe pɨn nyòktu mwa, ko lɨ te <hesitation> gwa gomɨsɨ, ɓe gwa kɨ gyi bi mwa ɗang ko gwà. Gwà kɨ yak nghɨr ɗang gwà se ɗɨ. Yɨ màt pet ɗak-a ɓe yi shwe nyoktu kɨ le ɗang ko yɨ dɨm yɨ lè ɗɨ. Gha ngong pet ɗak-a ɓa vi shɨ poturɨ ɗang ko gha mwenɨ. Tò, shɨkbɨs funu jèp gurm mwa ɗo har shɨ cɨncɨni ɓe mu pò shwe kɨ nyòktu. Mpì dɨde, dok ɗom ɓe pìn pidur mùn tè mantang mu tal nlètɨng komeye ɗen nɗin lɨmar ɗa kat. Ɗang mpì shɨk kòm fwòtka funu ɗo lē ko mù dù tal nletɨng ɗa. Ko mu se nletɨng ɗa. Ɓang ɓe se kɨ nlètɨng ɗa ɗo lè ko pɨn nyòktu mùn. Ko shɨ cɨncɨni, ɓe mun jèp gurm mwa mu pò shwe kɨ nyòktu. Ko mu pò gyi kɨ mar mwa, ko mù màr-mar ɗang mù ka mbìse ko mù sè ɗo ɗa. Me mù lapò kɨ nenɨ ɓe mun karan shwe kɨ nyòktu kòmeye mu pò shwe kɨnɨ shɨ cɨncɨnɨ nyɨ ka. A kwat ɗo lɨ te kaɗang mu lapo fɨgyi. Ɓe mun karan kàt kɨ nyòktu ka. Ɗang kaɗang mu cir pojet mu pɨ ngyi, ɓe ni mbìse nyet, ɗang mu se mu ghɨl ka. Aljifu funu mwa ɓèl. Nyin kɨ le mùn. To mù kei ga bi ne dɨɗe kɨni shi mun, ɗò lè kò har shɨ cɨncɨni ɓe mu pò ni kɨ mbìse, mu pò put kɨ mbise nɗin lɨmar, ɓe mu ɗen teni mbìse ɗa mwa ɗɨm ka. Ɗang mu pò se kɨni, ɓe mwa pò dɨm. Mu bè mu ghɨl kaɓang. Mun po gyi kɨnɨ nkasuwa mu kàt kaɓang. Gha po ni kɨ shal po we kɨ jɨ kyi njì sit gha nsar, ɗang gha karan man kɨ bi gha cɨn shɨshɨk kaɓang, mpì kòmèye nyòktù kòmèye mun po shwe kɨnɨ ɓe mun jep gurm mwa ɗo mun po cir pojet mu pɨ ndɨde. A ɗang dɨde nyin mùn tè ko mù yei shɨ kàt nyòktu kòmeye, shɨ jɨ gam pò kɨ bi kòmeye gyɨ lɨ mun. Ɗang bà teni tɨta mun ka. Dɨde nyɨ pò ròt fùnu ràt, ɗang kòm fwòt ka funu, ɗo lē kòme le ko har gam kɨni dɨm kɨt nke mùn, ko mu pò shwe kɨ nyòktu. Mun pò ni kɨ shalɨ, ɗang mu mu, jufu funu mwa ɓel. Ko mu pò kàt kɨ mbìse, mu pò kàt kɨ amfani shɨ shal kɨni sosei ka. Mun pò ni kɨ mbìse, ɗang mu se ɓe mǝ ghɨl ka. Mbìse ɗa mwa pò ji la-lā ka, tun-tun ko ko ntami nyɨ. Dok pì fì, ko mu man teni mu jɨ mu ka mbìse ka, ɗang mbìse ɗa mwa jɨ mwa rit mun la-lā ka. Ɗang mu pò nang kɨnɨ pò dɨde tè ya ɗang mu dun ɓut nyi, ɓe ka ɓe nyɨ sir mùn, ko nyɨ pɨ kam mùn. Ko nyɨ lērit mùn kake, bìse ɗa mwa, ko mù se ko nyɨ pɨ kam mùn. ko mu kat, mbì nyòktu nyɨ ɗa mù ka pòshi kɨni ko kanda ɗok mu pò cɨn kɨnɨ nti ncya. Ka dɨde nyɨ morbi ko ka ɓe nyɨ ni coryɨt funu, ko nyɨ nyɨ ràge kɨ nyòktu kòmèye mun pò shwe kɨnɨ nyɨ mùn ncya. Mpò mun pò shwe kɨ nyoktu nyet, ɗang bà teni dɨde kɨni tɨta mun ka. Mpì me ye tɨta mun, ɓe ye kɨ kɨrp yɨl nyɨ. Ɗang mpì shɨk ròt, ɓutrìt kɨni, kɨ shɨktot kɨnɨ ɗa lè jɨ dɨr nu jèp gurm mwa. Ɗò lè kò ne pò yɨt funu nèr kɨnɨ, ko mu pò ɓit ner kɨnɨ. Mu pò kas kɨmɨ ɓang, mu pò palng kɨnɨ ɓang. Shɨ pò funu mwa komeye mu pò kas kɨni, ɓe yɨt pò funu ɗa mwa ɗo mu pò palng kɨni ɓang. Ɗang yɨt mun ner kɨnɨ gàk. Ɗang po pɨn kɨ gam mwa mùn. Mu pò kàt kɨ mbìle kɨ shɨkwong mwa. Mu pò kàt kɨ mbìle kɨ nyòktu mwa shɨkēt-shɨkēt. Ko we pò kàt kɨ gam kɨni kòye mu pò kàt kɨ gam kɨ bi ya cɨn rit ka ndɨde, ɓe pò nyin kɨ gam mwa mùn. Ɗang mu jɨ mu kàt gam ɗa mwa ɓe mu cir mu cedɨr dɨɗe kɨni, ko mu cir mu cedɨr kɨ bi kò ye mu mwèn rit ka mwa, ɓe mu lɨ teni ka ɓe go ce ɗo cɨn mùn. Ko lē ko mun jèp gurm mwa, mun pò cɨn kɨ shaka shɨshàk. Kaɗang nga le sanani, nga po le komeye jɨ lepo, lepo lala ka ɗo nyi ɓe nga lɨ tè, mana ɗo cɨn ngan. Ko nga be kà lap tong fana, tè ko ka ɓe tòng fɨna rit ka ɗang dɨde gam ngàn ncya ka, ɓe nga cir nga lap mɨ màna komeye mun kus-kus kɨ shak, ɓe nag lɨ teni nyi ɗo cɨn bɨ ɗa ngannɨ. Ko mut ɗɨ ɓe mu lɨ teni mwa tutu. Ko ba bi komeye mun kɨnɨ kome nen ɗen nɗin yɨlɨ. Ko munu ɗo mu pò col kɨ shàk, mun pò col kɨ shàk gàk. Teni mun ɗo mu po cɨn kɨ shak. Ɗang mu po nang kɨnɨ po dɨde kwat, te nyɨ ɗap bɨ da mwa mùn lēbe nɗin shɨngkarng funu mwa mpìteko kàt ɓut ter-ter mùn ncya. Nyòktu ɗo po lē ko mu pò lap kɨ shàk, ko mu pò byas kɨ shàk. Nyoktu kome ye mu pò shwe kɨni ɗo pò le kɨnɨ ko mu pò byas kɨ shàk, ko mu pò rena kɨ shak, ɓang ɓe dɨde ny ɗàp mùn lēbe, ko mù wap nyɨ shɨ ɓut komeye gàklɨlɨsɨ, ko nyɨ lērit mùn kake mbì cɨn-cɨn funu mwa. Mpì ɗok ndè funu dòk ntì-nti mwa ròt shak. Ko mwa cɨn bi kɨ mwa mā, ɓe bi kɨ mwa mwā put deidei kò kanda dòk ne mwa po cɨn ne dɨde gam mwa. Ɗang lòlok nyi ɓe mu bē kɨ nen mu yɨt ɗɨ, ko mù te nki. Ko nen kɨni ɗaka ɓe pò gam funu shli yiar mwa shɨkèt-shɨkèt. Ɗang duk kɨ ɗa ɓe mu pò lɨ kɨnɨ tè dɨde kɨni nyi morbi kɨ mun ncya? Nyɨ mòrbi kɨ mun ncya. Mpi kɨ la mbì cɨn-cɨn funu mwa nyet ɗɨ ɓe mun karan kat kɨ rit ce ko dit ka. Ɗang pò ni kɨ coryɨt funu ɓang ɓe hàr lòk-lok nyɨ, ɓe mu pò nang kɨnɨ ka pò tè nyɨ morbi kɨ mun, ko nyɨ rage kɨ nyòktu ɗa mùn ncya? Dok a ɗa ɓe dɨde gam bi mwa mùn shɨkèt-shɨkèt. Yiàr lè kɨni pò kusi, ko mu pò shiri mpì lè kɨ jesu kòmèye mwa lep mùn le jɨ nɗin yɨlɨ, ko mu pò shiri mpì ɗa. Ɓe jep funu mwa ka mpì mbìtàng kɨ mwa mwā. Pak ka pì mbì gyi-gyi kɨ mwa mwā. Mwa pò yàl ko mwa bè mwa jli nwokɨ. Ɓe mu pò nang kɨnɨ pò dɨde ɗa, tè nyi ki ar mwà mùn ɗang. Ko ka ɓe mwa jɨ mwa ka mun zum ɗang ncya. Ko mù jɨ nyɨ jɨ nyɨ rù kɨ mun par pus lè kɨ gyem kome mwa lep mpinu jèp gùrm ɗa mwa zum ɗang. Kuma mun pò nang kɨnɨ pò dɨde ɗa kwat, mpì lokaci ɗa kɨ ji, ɓe jep kɨni mwa lep ke kɨ mwa nɗin mbì cɨn-cɨn ritka mwa. Ko mwa ɗaka ɓe mwa ɗen nkang kɨ jemat kɨ mwa mwȁ.